मोइ गितर् बोजये फल् पओ, पिअनो तु हिमन् चोम्फोर्तब्ले नहोइ, कर्ने पिअनो किते हो बोजोअ नहि। अरो पिअनो तु किते हो मै है कोर नहि, कर्ने गितर् तु मै तुकने फल् पओ गितर् तु बोर् एअस्य्। अरो जेनेगे जेनेगे अकल् होरे थकेलो गितर् तु बोजोअ भै। जेने रन फुन्च्तिओनत् बोजै, किछे भियात् बोजै। किछे पर्तित् बोजै, किछे रन रन प्रोग्रमत् बोजै, तो तेके गितर् तु सो कोमोदो बोजोब भै। अरो मै भबु जे गितर् तु अकल् होरे जिते अनुभव भै। किब आत गन दहेले घर् अकले असो। भ कुनु नहि मोन्तु फल् नहोइ, ब कुनु नहि मोन्तु खोहै। ब नहि मोन्तु हुक् बेहति ते हो मै गितर् तु उसे कुरुब फरो। कर्ने गितर् तु मै निजने निजने किब किबि कैसे भो फरो, खोहै नहि लगे। अरो फुन्च्तिओनत् गोइसे एतो बिश्वर् बत। कोर थकेलो अकल फेलो बोजोब फरो। कर्ने गितर् तु हि आत खुर् जे हि खुर् तु हि मोनु फल् लगै। जे तत् बहेरे मुक् अरो कुनु नहि लगै, गितर् तु लगद मो बेस्तत होयसो। कर्ने गन खुर् दि मो बोजै फुले पाँच दिन् तु पर्कुर् भो फरो। तत् कुनु मुक् बेल कर्ने खोहै नहि लगै, ए कर्ने गितर् तु हुक् फल् पओ। अरो गितर् तु बोजै भलि लगै, अरो बोजै थकिम् बोले फोबिश्वर् पविशु, कर्ने गितर् तु बोज् भिय।